Mebɛpɛ dɛ mebenya tum kɛse akyɛn dɛ mobotum enya tum wͻ wimu nsakrae a ͻba do. Siantsir nye dɛ, sɛ menya dɛm tum kɛse yi a, nkorͻfo bosuro na wͻdze obu bɛma me papaapa osiandɛ, dɛm tum no ma adze biara mepɛ dɛ meyɛ no m'ayɛ, dɛm ntsi m'abrabͻ so botu mpͻn, nkorͻfo pii na wͻbɛba me nkyɛn abɛgye mboa osian tum a okita me ntsi ͻba no dɛm a, nna m'aboa afofor.